Eeee soa mahandro hany amin'i mbo mentso igny, gnatony voatahiry ao aby ny vitaminy; votahiry ao aby ny otrikay abiaby, imbo soa moa i fa mbo baka antanimbary egny igny mbo ao aby ny raha aby.